Aleoko zany mi- mianatsy mitendry <hesitation> zava-maneno toy zay mianatsy mihira satria zaho manko tsy hoe mahay mihira fa hira igny zay anavan-tegna azy eo mba fa mety, fa le mianatsy mitendry zava-maneno iha laha tsy mahay base, iha tsy mahay mitendry mihitsy nata ohatry hoe mba hanaonao anday lafa misy fotoa andanindany ha- andro igny tena.